safar kan hinsodatinaaa safar kun shida yoyote hinkabuu safar akanankunnen ee hatari yoyote hinkabuu dub ammutan genne gad chachana <hesitation> safar akanatan hinsodatinaa tam tataa shida yoyote wollira hinkabnu <hesitation> annen ako cchole isenihada wowagudion nuilalet yaani salamun gad chachana dub safar akanan kun hamamu <hesitation> wala <hesitation> isenen hinsodatina lubbunhinsodaten inaman kullin unum duwa sikkum issa dua ammo annen lanum hade achin isen gaa